Utele kak, utele pur uleemp fok unká kuraŋ mbëraŋësir utele du kuraŋ duka bí táb. Kënjeej kumand uwël kantában wël waw. Anjanee wul cúun, utele uncí mëŋal pëleempëna wël fok kënţú wël dí kuraŋ, këbëraŋësir uwël këntában kënjeej kumand këntában wul walo wul uncí uloŋ unţíj umbutoŋ pëntában dí ulef uwul këngëk pëntában waw. Utele nak ací cíwun koowí mee <hesitation> untában pul kënteena ukoo cí kampar wí ţí umundu usurënal mëŋal kënteen dí derëtisëmaŋ mëŋal kënteen pëlok ţël.